Nwuluufeŋ n ka a kidimandi waatoo miŋ na, niŋ nna, niŋ a waatoo siita, nka ňiŋ domoroolu dadaa le, aniŋ gatoolu niŋ fenkoolu, nka i dadaa le, nŋa nna moolu kili, nŋa tabiroo ke nŋa domo, nka a feetee kuwa, nka feetoo le ke a la.